Ndewɗe mi njiddaade ɗum ko ceebu e sauce goɗɗo waɗii ndiyan, Waɗata lekkol e baasu. Ndewɗe ɗum ngam ɗum waɗata ceɓtore leɗɗe kala, ɗum waɗa waɗata heen e neɗɗo.